Travaiu a l'interno dë üna azienda agricula e si a m'pias propi përché al e lon che l'ai stüdià e cuindi dizuma che m'trövu bin e travaiu travaiu bin e lë stipendi al e bun